Kà raha zah zao ôhatra kô misy restaurant, <hesitation> hanigny tiàko <hesitation> atô akao, vary miaraka amy rô. De rô i aminjeo ôhatra ron’ambazaha aharo oh, aharo lôko, de fanagaro vanille regny eh, de ôhatra agnatôvoko karazan-drô, ôhatra anagna regny, rôn’anagna regny mitôva amy fandraoàgna le izy amignay agny fô, atôko ôhatra amy rano foagna regny i, de fangaro-misy afangaro hegna koào karandregny.